Nkyɛ edziban horow ebien pɛr na mobotum m'edzi mo nkwa nda nyinara a, nkyɛ ͻbɛyɛ emo na etsew. Siantsir nye dɛ, emo yɛ edziban bi a sɛ midzi no mfe ahɛn mpo a ͻrofon me na dɛmara so na etsew so tse. Etsew dze sɛ midzi a, ͻkyɛr me yamu ntsi mobotum edzi emo no anapa nna etsew so ewimbir dabiara.